í þættinum í dag ætlum við að fara yfir helstu fréttir vikunnar Ólafía Þórunn Kristinsdóttir var kosin íþróttamaður

ársins tvö þúsund og sautján síðastliðinn fimmtudag fyrir afrek sín í golfi það var tilkynnt á árlegri samkomu Samtaka íþróttafréttamanna og Íþrótta og Ólympíusambands Íslands í Hörpu

keppir á LPGA mótaröðinni í golfi en keppti samtals á tuttugu og sex mótum á árinu tvö þúsund og sautján hún endaði í sjötugasta og fjórða sæti stigalistans og tryggði sér með

því keppnisrétt í mótaröðinni á næsta ári Ólafía Þórunn er fyrsti kylfingurinn sem kjörinn er íþróttamaður ársins hún er líka aðeins sjötta konan af þeim sextíu og tveimur einstaklingum sem hlotið hafa titilinn íþróttamaður ársins frá upphafi í öðru sæti var Aron

Gunnarsson fyrirliði landsliðs karla í fótbolta hann leiddi liðið þegar Ísland vann það afrek að tryggja sér sæti í lokakeppni heimsmeistaramótsins í fótbolta í fyrsta sinn í þriðja

sæti var Gylfi Þór Sigurðsson einn af lykilleikmönnum íslenska karlalandsliðsins í fótbolta hann lék í öllum sex leikjum liðsins í undankeppni h m og skoraði fjögur mörk í gær tók gildi samningur

sem tryggir börnum ókeypis tannlæknaþjónustu á Íslandi sjúkratryggingar Íslands og tannlæknar getur með sér samning um tannlækningar barna árið tvö þúsund og þrettán sem hefur tekið gildi

smám saman markmiðið með samningnum er að öll börn yngri en átján ára fái nauðsynlega tannlæknaþjónustu og að ekki þurfi að borga fyrir hana foreldrar geta og þurfa bara að greiða komugjald sem er tvö þúsund og fimm hundruð krónur á ári ekkert barn sem hefur verið skráð ætti þess vegna að þurfa að vera með skemmdar tennur á nýju ári það má samt ekki gleyma að hugsa um tennurnar og

og borða sykur og sælgæti bara í hófi er tólf ára stelpa frá Bandaríkjunum sem er bæði

og árið tvö þúsund og fjórtán kom í ljós mikil blýmengun í drykkjarvatni í ríkinu blýið í vatninu er langt yfir leyfilegu marki blý getur haft mjög skaðleg áhrif á heilsu fólks sérstaklega krakka og tólf þúsund börn í

veiktust af völdum mengunarinnar

gitanjali fann upp tæki til að mæla blýmengun í drykkjarvatni á auðveldan og ódýran máta tækið notar

greina blý í vatninu og senda niðurstöður í

sem hún hannaði sjálf í október hlaut hún verðlaun fyrir uppfinningu sína og stefnir á að koma tækinu á markað til þess að sem flestir geti notað það hún segist strax vera farin

að huga að næsta verkefni sem verður að finna upp tæki sem mælir serótónín í mönnum sem gæti gefið vísbendingu um hamingju fólks í

Kjarnaskógi á Akureyri fjölgar kanínum svo hratt að þær eru eiginlega orðnar óteljandi kuldi hefur ekki dregið mikið úr fjölguninni enda hafa undanfarin sumur verið hlý og vetur

mildir og þá dafna kanínurnar vel helsta fæða þeirra er gras en þær éta líka lauf

hluti af

Íslands það þýðir að þær eru orðnar stöðugur hluti af vistkerfinu og fylgja gangi náttúrunnar Ingólfur segir að samkvæmt lögum séu þær reyndar ekki velkomnar sko lausaganga kanína er bönnuð á Íslandi það gleymdist að segja þessum vinkonum okkar sem eru að hlæja að okkur hérna bak við að þetta væri bannað þannig þær eru hérna og eru

held ég komnar til að vera ég held að kanínur séu hvort sem við viljum viðurkenna það eða ekki orðnar partur af Íslands í rauninni

byltingu eru manneskjur ársins að mati hlustenda Rásar tvö þetta var opinberað í þættinum á síðustu stundu á gamlársdag sami hópur var líka valinn maður ársins á Stöð tvö

kryddsíldinni metoo byltingin hófst eftir að bandaríski var sakaður um kynferðislega áreitni og ofbeldi konur deildu sögum af ýmsu sem þær hafa lent í með myllumerkinu metoo síðan hefur byltingin breiðst út víða um heim og margar konur hafa stofnað með sér hópa á samfélagsmiðlum til að ræða málin stjórnmálamenn á Íslandi hafa líka fjallað um þetta mál og forseti Íslands talaði mikið um það í ræðu þegar Alþingi var sett í desember metoo byltingin teygir sig mjög víða og mun líklega halda áfram að hafa áhrif um áramótin sprengdu Íslendingar mjög mikið af flugeldum og svipað mikið seldist af þeim og í fyrra mikil mengun varð af sprengingunum og var hún mest á höfuðborgarsvæðinu það var lítill vindur alla nóttina þannig að mengunin fór ekkert líklega hefur aldrei verið meiri mengun í Kópavogi þar sem svifryksmengun mældist níutíu sinnum meiri en það sem telst heilsusamlegt eins og nafnið gefur til kynna er svifryk litlar agnir eða ryk sem svífur í loftinu því er skipt í gróft og fínt svifryk og er stærð agnanna mæld í

er núll komma núll núll einn

sjást því ekki með berum augum nema þegar það er mjög mikið af svifryki því minni sem eru því hættulegri eru þær heilsunni svifrykið getur innihaldið ýmis mengunarefni og er mest við stórar

umferðargötur nálægt verksmiðjum og þegar það er lítill vindur og mengunin helst í loftinu það mætti segja að minni

séu flestar af mannavöldum en þær grófari

uppsprettum sem betur fer er svifryksmengun yfirleitt tímabundin hér á landi Sara Björk Gunnarsdóttir landsliðskona í fótbolta er í fertugasta og þriðja sæti yfir bestu í dómnefnd sátu fimmtíu og níu

knattspyrnukonur þjálfarar og

leikmaður Barcelona og hollenska situr í efsta sæti listans fyrirliði danska kvennalandsliðsins og samherji Söru Bjarkar hjá

í Þýskalandi og íslenska landsliðinu næsti leikur Íslands er vináttuleikur gegn Noregi á Spáni þann tuttugasta og þriðja janúar

er hluti af undirbúningi fyrir undankeppni h m tvö þúsund og nítján orð ársins tvö þúsund sautján er er epalhommi það var valið með kosningu sem hefur staðið yfir síðan í desember mörg orð komu til greina til dæmis öll orðin eiga það sameiginlegt að hafa vakið athygli í samfélaginu á árinu og verið mikið notuð valið er samvinnuverkefni Ríkisútvarpsins Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og

félags stúdenta í íslensku og málvísindum við Háskóla Íslands við í Krakkafréttum erum forvitin að vita hvaða orð krökkum fannst vera orð ársins sem leið og við ætlum þess vegna að halda okkar

eigin kosningu við hvetjum ykkur til þess að senda okkur tillögur að orðum sem ykkur fannst einkenna árið tvö þúsund og sautján við tökum á móti tillögunum í viku eða þar til næsta fimmtudag Nýja árið byrjaði mjög kuldalega í Bandaríkjunum og víða hefur mælst mikið frost undanfarna daga sérstakur viðbúnaður er í fjörutíu ríkjum og bæði menn og dýr hafa þurft að vera vel búin á fætur öðru hefur fallið undanfarna daga það þarf til að mynda að fara hundrað og þrjátíu ár aftur í tímann til að finna viðlíka kulda og mældist í

Nebraska í gær þar fór frostið niður í

tuttugu og níu gráður Veðurstofa Bandaríkjanna varar við ísköldum vetrarvindunum sem spáð

er fram eftir viku því að þeir geta verið hættulegir að minnsta kosti átta hafa látist víðsvegar um Bandaríkin í

sérstaklega er óttast að margt heimilislaust fólk geti orðið úti í mesta frostinu að verða úti

óveðurs eða kulda sérstakur viðbúnaður er í fjörutíu ríkjum Bandaríkjanna og það eru í raun bara Flórída og ríki í suðvesturhluta landsins sem hafa sloppið við vetrarveðrið

ævaforn mynt eða peningur fannst nýverið við rannsóknir á fornu hofi rétt utan við Jerúsalem í Ísrael talið er að peningurinn sé tvö þúsund og sjö hundruð ára gamall peningurinn er úr leir og er vel varðveittur á honum er mynd og áletrun sem þýðir til landstjóra borgarinnar fornleifafræðingar segja að þetta sé mjög merkilegur fundur

fundur sem gæti gefið vísbendingar um hvernig samfélagið í borginni var til forna og hvernig henni var stjórnað Jerúsalem stendur fyrir botni Miðjarðarhafs og hún á sér langa sögu enda er hún ein af elstu borgum heims hún er talin heilög í ýmsum trúarbrögðum bæði íslam gyðingdómi og kristni lengi hafa staðið um hana miklar deilur því að bæði Palestínumenn og

Ísraelar líta á hana sem höfuðborg landa sinna það er ómögulegt að segja til um hvort einn gamall og lítill peningur getur haft áhrif á þessar deilur en hann varpar að minnsta kosti örlítið betra ljósi á sögu borgarinnar lítil eins hreyfils flugvél lenti í vandræðum við flugvöllinn við Úlfarsfell í Mosfellsbæ á gamlársdag og steyptist á hreyfilinn við enda flugbrautarinnar þetta gerðist skömmu eftir að kveikt var áramótabrenna rétt hjá flugvellinum margir voru á brennunni og hópur flýtti sér að flugvélinni til að athuga hvort einhver hefði slasast sem betur fer voru allir ómeiddir og flugmaðurinn var fljótur að stíga út úr flugvélinni þegar flugvélin staðnæmdist utan við flugbrautina steyptist hún fram þannig að hún skemmdist ekki mikið og er auk þess frekar létt þannig það var ekki mikið mál að rétta hana af að því loknu var fest reipi í bíl og við afturhjól flugvélarinnar og hún var síðan dregin aftur á bak upp á flugbrautina með aðstoð nokkurra

Daði Freyr Pétursson og Árný Fjóla Ásmundsdóttir sem slógu rækilega í gegn í söngvakeppninni tvö þúsund og sautján með laginu hvað með það eru komin til Kambódíu þar sem þau ætla að búa í

hálft ár þau eru að gera í samstarfi við RÚV og segja frá lífinu í Kambódíu og hvernig það er að flytja á nýjan stað og aðlagast samfélaginu þættirnir

sýndir tvisvar í viku á

en það er líka hægt að fylgjast með þeim á samfélagsmiðlunum